Ny fomba hitahirizana ny hena mba hampaharitra azy ela kokoa de voalohany indrindra afaka atao anaty vata fampangatsiahana izy, de faharoa manarak'izay koa azo atao koa ny mitetika azy de m- asiana sira de avy eo ahaha amin'ny masoandro.